sikat gigi tite kudut nga- nganceng ngis, kudut nggelok ngis, kudut bakok ngis dite, kudut mora's sangge'r sisa de hang ata poli hang dite, eme cengat ngis, sehingga ite toe manga cengat one ngis, one mai rae ngis dite hitu bo, hitu guna'n. Kut boto lewo ngis, boto koto ngis ite sehingga ngis dite jadi'n toe ma lewo, toe ma koto toe ma beti'n kole. One mai hitu kole eme ite rajin kole sikat tong kole ngis dite sehat.